Gaŋoot nang ucaméén gaŋoot go imbi uyuméén aw bu gafihohali miin uŋoot tiin taan uñumé gafiho kaan mufihohum majajak éni ubaj mo nufaak nufihohali aw béju uŋoot gaŋoot gaan imimé éni uyuhohul aw bu gayaméén baan békaan gaŋoot gaan imiré éni uyuhohul bujoom mat uyook.